. tǝpɨrɩmata mɨ nɛŋ, tǝpɨrɩmata mɨ, faŋceŋceŋ, tǝnɛŋ, tǝnɛŋ mɨ rɛɩ, tǝnɛŋ mɨ yi. tǝnɛŋ mɨ ta, tǝnɛŋ mɨ niǝ, tǝnɛŋ mɨ tʊʊ, tǝnɛŋ mɨ faŋ, tǝnɛŋ mɨ kʊraŋ, tǝnɛŋ mɨ pɨrɩmata, tǝnɛŋ mɨ nɛŋ, tǝnɛŋ mɨ faŋceŋceŋ, tǝfaŋceŋceŋ, tǝfaŋceŋceŋ mɨ rɛɩ, tǝfaŋceŋceŋ mɨ yi, tǝfaŋceŋceŋ mɨ ta. tǝfaŋceŋceŋ mɨ niǝ, tǝfaŋceŋceŋ mɨ tʊʊ, tǝfaŋceŋceŋ mɨ kʊraŋ, tǝfaŋceŋceŋ, mɨ pɨrɩmata, tǝfaŋceŋceŋ mɨ nɛŋ, tǝfaŋceŋceŋ mɨ faŋceŋceŋ, <noise> tuuru.